kantu, bakuru, kurna, ngalbiije, tursuuje be nareeje. Himbe do yara dum ha hunduko mabbe ngam velna hunduko mabbe. Kuje on beldum je bikkoi be maube pat do nyama ngam velna hunduko mabbe masin.